أه كنشوف أن هناك فرق كبير بين التقة و الإيمان بحيت أنه التقة يمكن ليها تكون كبيرة أولا قليلة ولكن الإيمان ملي كنأمنو بالشيء فا قطعا كتكون واحد التقة كبيرة بزاف فالشيء لي كتأمن به